أفضل الذهاب لمشاهدة فيلم وحدي. لأنني أقدر أركز أكثر على الفيلم بدون أي تشويش وأعيش التجربة كاملة. أما في الغداء، أفضل أكون مع أحد علشان نتشارك اللحظات والحديث مع بعض، لأن الأكل مع الناس يضيف طعم خاص للوجبة.